निलक्यै मिसिकै कोले, केतिअ भबिले ने, केतिअ भबिले ने, एइ बोन्दुत्त एके धनर् अनुभवोले गोति कोरिले। मेघलि अलप् लजते है कोले, हैतु जेतिअ अप्नि प्रथम् बलेइ, कफि लबोलेइ अहि मोर् कित, कोवितर् विखरेम् अन्तव्यो कोरिसिल्। भ जेतिअ मोइ अलप् दुखि भबे भ्रह्मपुत्र परत् बोहि असिलु, अरो अप्नि कोले अजि हेप न थकेने। निलक्यै मिसिकै कोले, अथब हेइ दिन जेतिअ अमि बोरोकुनोर् तलत् भगि थोक, सति लोइ एके लगे बोरोकुनोर् होइते हहि सिलु, मेघलिर् सोकुद् एक् अभ जोलिले। अथब जेतिअ मोइ कोले, बोन्दुत्त इमन् गोबिरत थकिल्, केतिअ जनो अनुभवोर् हिमन्त् पर् है, अरो अप्नि कोले, बो ध है, अमि एतिअ हेइ खमेनत् होजो। निलक्यै जेतिअ मिसिकै कोले, अरो हेइ हिमन्त पर् हुअत् कोइ मोइ केतिअ पिसो लोइ नि सबो नुकोजो। मेघलि नजते।